السعادة الشخصية والمشاركة في المجتمع الاتنين مرتبطين ببعض بمعني إيه إن الإنسان لو جوا راضي وسعيد ومرتاح فطاقته هتبقا كويسة وهيبقا عنده القدرة إن هوه يشارك في المجتمع بشكل إيجابي سواء في المحيط اللي حواليه أو محيط أكبر منه، لكن الأولوية لازم تبقا على السعادة الشخصية يعني الإنسان لو مش سعيد مش هيعرف يسعد اللي حواليه.